وإلا يكون هاي الباب هاي باب الخير والرزق وكل شي دش الطفل وشاف كنوووز الدين والدنيا شاف ذهب فضة فلوس فلوس قديمة فلوس يديدة قال بيسوي فيها مشروع وبيستثمرها وبيخلي هاي الباب سري محد يدشه وقفله وقعد يفكر لييه مئة سنة جدا